Om näütüses spageti tüüpi pasta, midä pruugitas <hesitation> noh spagette tegemises, <hesitation> egäsugunõ kas fussiili vai <hesitation> sääne nigu väikumbat tüüpi <hesitation> makaron, midä pruugitas vahepääl ka näütüses salati seeh. <hesitation> Ommaq ka pastaplaadiq, midä pruugitas <hesitation> näütüses lasanje tegemisel.